والله بالنسبة ليا أعيش في خالي من الجريمة أفظل من إني أعيش في عالم خالي من الكوارث الطبيعية. الجريمة تسوي فوظي ، تفقد الثقة في الناس ، أما إذا كانت الجريمة غير موجوده كون الناس تتفاعل مع بعضها بأمان، تبني مجتمع قوي ، صحيح الكوارث الطبيعية قاسية لكن ال-القضاء علي الجريمة يعزز روابط إنسانية مهمة.